﻿Se mbaeti anoi, mbaeti aiko irü tëta rupi <hesitation> jaeñoma se kua Santa Cruz boliviape se aiko, kuape aparaviki, jare mbaetivi aja ketiye, jaeño kuagui aëyae aja aputu, ani keti ajayae, aja seretap rupi, erei ma kua santa cruzpe se aiko, porque oime kuape sero, oime kuape serëta, jaeramovi ndipo mbaeti aja ketiye sekirei